Raha efa nosokafana ilay <hesitation> voatabia amin’ny boaty dia andro vitsivitsy na ny ampitson’iny ihany an no <hesitation> tsy maintsy hoanina ilay izy. Eny na tehirizina <noise> ao anaty vata fampangatsiahana ary. Fa raha ohatra kosa ka mbola tsy nosokafana ilay izy an, dia matetika izy ireny misy <hesitation> daty misoratra amin’ilay izy, dia miankina amin’iny daty iny no azo hitehirizana azy.